Tsy voatery ho zava-dehibe ny fananana namana isan-karazany eo amin'ny fiainana fa ny tena tsara dia aleo vitsy ihany ny namana satria raha vao be loatra dia tsy fantatrao intsony hoe iza no namana mahatoky dia iza no namana mora mivadika